Ahey biness sun hinjiray, biness ak qeramsa fa, mal inin wonyanno fed lilla faan wol hin marru, takum takkan martiey, hata sarren laganen, duum mal ishin wo daregetet nam wolba akum issatin ijeme won nyannoa borbade badda sun kas gargar wolfuute lillah faan wol him yaatu, gargar wolgurte dette akum ishiatin sagale borbaade, ammo wodargetinen woluman nyaatiey yoote ishian.